टोपी तो कही छे गई गणा प्रकार की टोपी नता आवज पर हम तो कही छे हमारा गाऊं में कही खेती-वेती में जावनच। तो टोपी-ओपी कोण पेनाज यार? हम तो एक कपड़ो ली लेवन औका सिर्मा बांधी लेवन बगडी जसी ना कही सिम्पल अपने जवर आके गंचो-वंचो रहे वो कब मुँमे बांधी लेवन तो ये टोपी-ओपी तो हम कही जानू नहीं। एक सिम्पल टोपी आवज ये गोल्ड टोपी लोगबाख कहेज कही सीधी टोपी कहेज। गणी प्रकार के टोपी न तो आवज पर एक बात रहेज ये टोपी न जो रहेज। ये अपना गो धूप से बचावज कही कही दूसरी काई चीज आवज उका से बचावज तो काम की तो चहे ये टोपी न चीज।